عضوي خواړه یا طبعي خواړه هغه خواړه دي چه د مصنوعي تغییراتو یا جنیتیکي پلوه تغییر نسي او په طبعي ډول باندې رشد وکړي. څې دا طبعي ده څې د زیات صحي وي نظر هغو ته څه د سر یا مصنوعی شکل هغو کې تغییرات راوړل کیږي.